<hesitation> Le resaka humidificateur ty ndraika, za mbola sy ary nahita sady mbola sy nampiasa fa fahazahoako ananjy manokana zany a hoe <hesitation> mety mila mety mila hamandoà ny rivotra de <hesitation> mety misy rano mivoaka avy aminanjy io na karakarahan'zany de <hesitation> <noise> ohatra hoe atao an-tokontany angambany izy na tsy haiko, karakarahan'zany.